Liwati ekiti tun luk lakgati luk lakgati kliwa i este i katsinikutun klhawa pero lhak katsini lh katsini e lha katsini chi kaxlhawakan xkijit ama xkijit lu kgam i klakgati xali pulana porque smukuk i kalakgtsim axni kan <hesitation> katuwan kalakgtsin yakgo ants pero na ni katsi no chi chi makikan lhano xa yan tsamax xkijit wanka chu para na lakatsunajiy mat wi mat liwi luw i uno tsama li pulana lhala kili mastsunaji xli makgto puesque lha katsini chin lhawakan xkijit lu xak katsini ekitik puwan amalhi chin lhawakan xkijit i lu kgam lo kgama tsama xkijit takgalhwanan lu lilakgatiti no tasupara no smukuk tanuma e xtalhtsi i i axni naway lu lu kgamaxnin tsamalhi xkijit wilapa no pulaktim na tu na katsinikutun ekiti xak katsini ekiti kpuwan nak xak tlawa nak lakgati liwa pero tsamani klakgtsin chin lhawakan chix litkan lokg ekiti kalakgtsin chu Lakstitkan lokg kunkutun ama lokg nalakstit wankan chu para namakgakgtsankgay tatlawaya este xnujut mat nali lakxintapuxtuy tsaman klakgtsin chin lhawakan i axni tino kin tawa lhan kaxlhawakan tatlawakan xa xa xa anjonjolin lo kgama takgalhwanan i klakgati kliwa pero lhak katsini kaxlhawa lu xakatsini kaxlhawa amalhi ama amalhi lokg ama lokg laklanka xa palhm lakxkayiw wilakgo katuwan pulaktu wi lokg wi lokg tu likilhxinkan wi no tu lha likilhxinkan na wilapa lokg tuxas napap i wila i na wilapa untu xaspuponkg wankan tuxa spupunkg atsina tlakg kgam pero pues u ekiti tun katsinikutun chi pues naxlita lokg na liway i i lo kgamaxnin wilapa pulaktimi na liwat tu na klakgati kliwa pero lha kastini kaxlhawa lu xakatsini puwan amalhi este stap tu talakgmakankan palhma e limamuksikan palhm lu lha katsini tu wanikan aman palhma e winti wanikgo takaxlaustap Lakgmakankan palhm chimpara kukata takgaxmat e makanikan palhma aman palhma lama katuwan i tsama xpekgene palhm lu mukts talakgmakankani stap pero lha katsini chi luntse lhawakan na luk lakgati ekiti kluwa tsamlhi liwat pus pulaklhuwa wi liwati tu pues kmakgwa pero lhajkatsini kaxlhawa na wilapa ama liwat amalhi chi ti ankgo ki amigos taani katuwan taani tsamalhi pues taskgalalh xtachanankan talimini mapachin lhaj katsi chin lhawakan mapachin lhajkatsi chi chipakan i na lhakatsini kaxlhawakan pero kgamaxnin xaliwat ama mapachin eso wi ama tu wanikan tankux aman tankux na na lu kgama xa liw xali xa liwan na lukgam chi tlawakan asta skuyukan ayis winti xtatlawa xa pakglhch liwana liwana makaxlhawinan pero amalhi tankux lhatixan taani tinta taan tatalatninan katsis pus lhalu tasta xlakan tsamalhi takgalhin manux lakan tawa Pus makgtimi xak kgalaskima chatim amigo tunu lha listay xlilatapulikan tuno kichipanit no wan porque lhak staya porque porque na kintamalakgaputsi natalhkuyu xa lukut nakintamakgani xa lukut kbasura i palhkim latia lha natatarami tsamalhi xa lukut i lha kachiwa xa xilitlawat xlukut ama kin takgalhin tu kinkamixkiyan talakaskin ki malanakan tse waya tsen chipaya tuxa makgastakni katuwan pus amalhi tankux wan lha lha lhak makgan xa lukut latiya lhantse tsaklhuyu ekit u lhak listaya porque tachixkuwitat lha katsinikgo respetarlikgo animales miskikgo kakni takgalhin i kachiwa lhawakgo nanuntsa ama takgalhin akxni na xamay takgalhin na naskiniy xa permio xmalana pus u ama kin teko kan dios ti naskiniy permiso lakintse pues na way amalhi liwat nalu kgam tankux i pero lhala lha katsinik lhawa tsamani klakgtsin i luk lakgtsin chi kaxlhawama chatim e ki amigo i lu lilakgatit pues axni makxtim xtawilana xfamilia kan paks xalakxchik xtawayamana i xtaliwamana amalhi tu kawaniman